<hesitation> Nyowe naaza kugira izooba rirungi nkagira nti naagira izooba rirungi, <hesitation> nimbaasa kugira nti naakoraki na- naatamburamu naaza nk'omu town naabugana banywani bangye twa- twagyenda twayeshemezamu <hesitation> katugambe nk’oru orunaku haaba hariho nk'omupiira nk'oku okutumanya aboojo itwe nitukunda emipiira, <hesitation> twagyenda twazaana aha mupiira, naarugayo ndigye mpurire nti weena omubiri gushemerirwe tigwine shonga, amazima aho nimba ntiine eshonga nimba nimbara nti orunaku rwangye rwagyendagye kasita omuushaho naaba naho nyinemu esente ez'okugira ngu in any case haagira ekinaayetenga, naanye naabaasa kukye kukyehisaho aho maziima nahinookuba naaba ntarwire, nkareeba nti ndigye, orunaku niruba rutiine shonga.